<laughs> oh! Ho! If i say oh! Ho! Every body go tell me say maghe mie ana iya ne khu yo ala. ire khughuere aigbe bo mo aigbe bo mo lo sose aigbe mo lore ghegbe omolo ose wero omo lo fresh oniolokia olopioi kpo <noise> eghie ro ghikaya wo aigbe gbomo omito oseh wero omo lo soseh oh ghu gba khue ghu be olomoshi na yo gha omoshi lo balance omoshi na oreghegbe ghue kere gwe oh! Oh! God. Olomoshina mara za'o rich mel mari iwiri mari iwiri mare erumi <noise> egbe boya oghena regbeyo ghe oghena regbegba oya ghue oghena regbe gba a amin ghe omoshi no sose oza' oh lososeh. Khayo yokpo waye emo shi ware yele oh ho ghera oh wekho na, ghubureyo ulaphimia wo uregbe iya yare iyare ukhue yawame wana uregbe ukha lakho ukhagero wa me aibughe kpa yare aibughe kia yare ikpa rero ghuere aibughuere iyebelela ibelela oghena zobora no kiri owa lishe. khar boya yo ameen iyo eh!. Ighena odudu du amukere kpo oghena etofa, umuya itse obora limaza iniode we loghena lo ogie lo itse ura solve oni problem na ome amen. Loi ohi ghera oloya eh iso ghe ra eh iyowi facidat wekhona eye eh yeme rie uregho ureoghie khiraghue ikuegele oloyi ye eh eto <hesitation> abela oyome oso ogbo lebiye oyema ofulo lai ogbo ola kakha re ome kho fulo ure itse tse na dabi uremi efue ulugbakakha rekhere ome ehye emanage but ebiyere emanage small small uso kpare emerenre rekpo monage akpa maonaga no ododa no ododo za nire me rore orseso na omaise so na lo uwele reyaro eh mieni oghe me reh! Emy moreghi mie oghe yema eh! Edebegbemina reghe eghe yori emi ma kho orleun na nare idegbe nina ghe doghuo linyton ra tighoya lumie may yowo ighe yo eh! Ukhara gbe oghena re kpa'o bokha obokha oghe yo eh! Gweme walao ighe yo eh! Gweme walao ighe yo eh! Oghena weto ghena ebuza ne oghena. Otse be ara oghe yiome eh! Yeghueme khina were ehi iso ghera wel oghena ochidi chidi, neghe oghena na ya kici owa reye, but kha kere uhigbakakha rekha emo, oyo khi soso ya khu so relari ome khi so so emo ye kpo ya yo khusol oyeme iso lisoh. lyo eh! Oghena ora khuagbe ba'ami ghe luwa kha kuegeri wakhuyele manage uwele, wakhu yele ghuare ome iso on aimeze like emore likho na, uredegbe badua nekhaoya iso lyio kheyo eh! Kere agbebo ya lukhon phiobo khio aigbebaumin tu wa ghiro wam ko soma wa que nele waque tse tse ememe erara kpo oghe yeme iso, eh! Mo ireyo mo mowo oci yeme ehi iso iro eh oghena ba a rio rekin owa regbe ure mowa ukhare mowa ureghi uredi akpepupu. luya she pkposo kha gbeyo okposo ire yefe afe re, re re afe luze gwe re luya gbequo ebowa ighe mowa ebowa eghe rula, lughe gbe yi kposo.

Ghueme ubi fime oh kheyo, ure o ira ghue uware ira ghue eque yo olagbona. Ghueme umureme remein lime rure mare liitse musah pio obo yekpa ormo redi ehoina rere mare okhi iso atleast ya di saghue lure yagaci okhe yo iso oghede ore wigaci oai wigain lekpo. Ogbadua li musah ehiy ghuame oghena yar yare irigwo ya yare oghena ya yare oghe ye ameen ooh-kaama iyo me mie irakere yakhyo igere kere yagho iyoma ghueme ghuebughe yare liro nie khakha chede ye oro okay, ukharagbe oghena oya re ekpa ahizarue oghena ghe sumie oghena ghe suola oghena ghe ze yare mere ughere vare ughere kere ma vare lapia. Eh azumi lakha fila emema khyire fiohi oghena okhari otododa lai re' ama, oghena oduni oduni mare mio oreghe lorele mai re fi ohi mare fiokhue, <hesitation> omo olu kpeke na ikhue yo' obo ra khai orakiri araro ukhaya yel abolise uwere lise akhasona letiku oya somie lokhokho. Oyo amen oh lso olo yi iyoma mama lokhua, tao' wo okposo lorose wewu sose, ye kho ose loze uhuko ko ukpe kha lo ose he oo we lo ho omo me la omo ya yare mere ya re afe, rare khafe luza vare rare afe na uyare oware ure khowa luza ghuere olo wa luzaghere ha aime lmorogwo wo ale yuma imo rogwo emie eya ghe segbe iyare lere iya reli oya kpo, kere emu rukpo uware yasetegbe, akakha lugbe loya semai gbe ememe rukpo ose ose ememe rekpo mamai iso ainiu yomo yagha kpo, khari ghuwe nore me tae re bughe zebe. maire bughe yare kghiu meo oghena oikhai me oghena owa ghua. Wewe ze ikhue yali yala ukha ragbe omo odu odu ebukha kho khare alikhua ya facing uwere selu face aigbo sel omouie usome re iso usem men re rere kpo iso, iso mughuere iso rere ro khuegbe urer o weghe meme rere kpo iso mama iso. Emie na khe eghe kere lime ru a' amin <hesitation> ime mesina likhokha ru a amin iso rughe era okha kira oitse wo wa kere egbe ughuome ubu khege khai kpo iyela ya miefera ema itse kpo maya itse miseri useh urue maru wamin, a' amin uza kere ron oshe eh oghero oghena okara omome oghera rua'amin oghole rena, ukhaghe rua' amin maghe re maghe mo ofoomo lima ya ghe rema mare liare kughere ma oghere maghe yaro oghe towa owa mania maghe ru kere ehieme rere kpo oghena lomay lmai rubo kpo